والله لو بقيت محبوس في قلعة عالية، برج طويل مسجون فيو زي ما انت قلت من ملكة شريرة، الوضع بتاعي طبعا حيعتمد على <hesitation> السجن ده عامل كيف، كيف حاطلب المساعدة حيعتمد على الوضع بتاعي و عندي شنو متوفر، لو اتخيلناهو مثلا حاجة زي من القصص الخيالية زي مثلا البرج بتاع ريبونزل، ما حيكون عندك كتير، لأنو قاعد بس برج طويل في الخلا، على الأغلب احسن فرصك أنو تحاول تهرب انت براك تجي تعمل ليك حبل طويل من أي حاجة متوفر عندك وتنزل و <hesitation> غير كده ال- <hesitation> الموضوع برضو ياهو بعتمد على هل عندك <hesitation> طريقة تتواصل مع الخارج، هل بتقدر ترمي حاجات برا الشباك، هل بتقدر تصيح، هل بتقدر تصرخ، هل بتقدر تجزب انتباه الناس باي شكل، فا- <hesitation> انت ممكن تحاول حاجات زي دي عشان تلفت انتباه الناس عليك، لكن في الغالب طالما إنها ملكة حيكون في حراسة عالية، ما حتكون حاجة سهلة إنك تلفت انتباه الناس عشان يجي زول ينقذك حتكون حاجة صعبة يعني.